Mete gosple music gosple music a, deɛ ɛba me tirim aa ne sɛ gosple deɛɛfa Nyame Nyame asɛm, <hesitation> nti sɛ yɛka sɛ gosple music a na kyerɛ sɛ nnwom a ɛfa Nyame asɛm ho. Nnwom a baahyɛda nam Nyame akwan so ahyehyɛ, ɛkeka nsɛm bɔnee pii beberee, ɛyɛ nsɛm papa nko aa ne kwane a wobɛfa so aabɔ abrabɔ ne Nyankontɔn asɛm ne bi ɛto a, nti me te gosple music gosple music a, me nim sɛ ɛyɛ Nyamennwom <hesitation> ne bɛfrɛ no gosple music. Na ɛno nsoso no ɛyɛ a mpen pii bɛde tu fo. <hesitation> Saa Nyame, bɛnam Nyame asɛm so ɛnam saa kwan no so de tu nkrɔfoɔ fo, nti bi wɔ hɔ a wookɔ asɛm bi mu, wodwene ho aa wonte aseɛ, waaba mu nyinaa aabu, nanso wotumi tie Nyamennwom a wobɛhu sɛ wo werɛ aakyekyere, wo te hɔ a,ɛmma w'aba mu mmu beberee, ɛmma wo werɛ ɛnsan ɛnho. Nti me te <hesitation> gosple music gosple music a neɛ ɛba m'adwene mu nyinaa ne sɛ gosple music ɛyɛ Nyamennwom, gosple music ɛyɛ Nyamennwom. Nti nnwom a yɛ nam Nyame kwan so anaa yɛahyehyɛ no Nyame kwan so a yɛ to, ɔne ne yɛ gosple music.